<noise> Maromaro avao zash e fatapatategna: ao e manga, ao voangy, ao gn'akondro, ao gny <hesitation> pibasy, ao paoma, ao gny poara, ao gny <hesitation> gn'ampaly, izy aby zao, marobe sha fa da io avao gn'azo tanisai- zakay etoa.